Yandepuereko yaesauka mbae ikavigue yanderapisaretape, erëï mbaetireve mbaeyuvanga rupi, opaete mboromboete rupi, jare mboroaɨu rupi, jokua ömeeta möpetï mïäkañi yanderapisa retape